أنا كنعرف نهضر مزيان بالعربية، بالفرونسي، وبالأونچلي، و هاد اللغات كنعتابرهم عونوني بزاف نتواصل مع الناس من تقافات مختلفة، خصوصا الأونچلي حيت هي لغة لعالمية و واحد المفتاح لكخ تتواصل مع العالم كامل، سواء فالدراسة، الخدمة، ولا حتى فالسفر.